Nyawoa tɔmelã, ne mìagbɔ fiya mì sina tɔ, ne tɔ ɖo ne tsi le mìa, mì sina tɔ ne tsiawo va ƒua mì Lena lã. Vɔ ne mì le lã ye mì gbɔa, eyi ne mìaɖa mì ɖana, mlea mìdzina lãmegã xe ɖena dzo nu atsɔ lãvia ɖe edzi kakaaa ava yi, ado dzo ɖui yee edzoa ma sẽŋu o. kpoa enabe eƒu na. Ne eƒua, ya lɔɛ aha kɔɖe enume, atsɔ nuvia ɖe nu. Ne le nua mea, ne dza etsɔ ŋketɔa, ya gba trɔ kpɔ egbɔ kpɔbe edza nyea, ne me dza nye oa ya ɖasi, ne ekpɔ be fafa va nea, yea gbaɖui dzonu ba gba trɔ aƒu togbɔ be ne mgba va gble o. Eʋu lã, ne wo wu ʋulã via, ne abe yeaɖa mumua, aɖa mumua, ne aɖe dzo nua, mì ɖo nɛ dzonu aha daɖe ƒe. Togbɔ be ega me le mìagbɔ leke oa, ne ga lia, yea dza mì, ya tɔe ada ɖi ƒe, ne etɔa, egba nɔna nenema. Vɔa togbɔ be ga mele asiwo oa, ya dzi anake, ya ɖe dzonu ba ʋu ya ha kɔɖe ƒe, ne edza va zãe kpoa ya va zãe. Ya nɔ fima nɔ, wetri ye o, na zã dza dze azã ya ɖenɛ dzo nu, na zã dza zã dzia, ya ɖenɛ dzo nu. Nene ye mì kpɔna egbɔ ye Kema. O ema gblɔ mì le ma, ne wò ŋtɔ egbe le be nɛ kpoa, eɖewo xɔna ŋkeke enyi, exɔna kaka xɔna ŋkeke wuiatɔ̃, egɔme ye nye be, ne gba dza wɔ ɖeɖe kpoa ya gba trɔ ɖe dzoa nu ke. Kpoa enana be enene xɔna zã tsaƒe va nyi na alo ya zãe kaka ba vɔ. Menye be ya va gble nɔwo ye o, me ya va gble ne o. Ye ŋtia, enɔnɛ kaka xɔna azã, zã ɖe kpoa, wo ŋtɔ akpɔ gbɔ be yeagba dzre ɖo agba ɖe dzoanu kpoa exɔna zã.